Laha <noise> tsy maintsy mampijano fihinana hany iraiky iha amin'ny isanandro, <noise> ohatsy ny maray, <noise> na atoandro, na hariva, agnatin'ny heritao. <noise> La gn'aia gn'aminy gny hofilinao hajano.